أنا أفضل مع الشريك لأنه بيكون وقت خاص للتواصل وقضاء وقت ولحظات جميلة. الشريك ما يتكرر الأصدقاء ممكن يتكررون وممكن إنه نخرج مرة ثانية.